a gueti frìndschàft esch wenn mr àlles sawe vòn wàs mr denkt

ìsch hàb mi verloore wiem'r skii fàhre sìn ùn'e no bìn i ùff de läts sit vòm vòm bòckel gsìn ùn bìn'i nemmi zùrùckkòmme ìn de Zit no hawimi dort dreve bliewe

e kleiner Gàrte isch's mit mit Baam, die die sin gànz euh hàn kenn Blätter meh un uff de ànder Sitt isch d Stroos

esch nähme'mìt ver'ebs zu erläwe ebs scheen's erläwe dàss es'ich vergässt

d schwowebredle sìn minni lebschte winàchtsbredle

àm leevti geh isch gern ans Meer ìn Bretagne euh àm Strànd von de Atlantique

isch geh gern ìns elsàsser théàter gewähnlich geh v'ìsch ùff pfulgriese bi de (hybrides)

àm lebschte dùm'r verzähle mìtnànder ùn euh mànchmòl dùm'r euj schpeele

s'kòmmt dòrauf àn wòn'i ànne wìll euh